Los pulpus i los calamaris sonin criaturas marinas que múan la colol nun trisinu pa comunical-si o escamuflal-si. Lo hazin por mé delas células especialis mentás cromatóforas, que tienin pimentus de coloris destintas. En contrael o acalugal las células estas, los pulpus i calamaris puein mual la colol i la teciúra de su piel, en premitiendu-lis d'escamuflal-si col alreol o mandal señalis a sotrus endividus.